Për me inkurajue fëmijët me bë më shumë aktivitet fizik, asht e dobishme me integru lojën edhe argëtimin në ushtrimet. Krijimi i mundësive për sport në natyrë, si shëtitjet me biçikletë ose ndeshjet e futbollit, mund t’i motivojë ata me lëvizë më shumë.